No poía por menus! Güenu, i que tamién me gusta de vel-ti reyil-ti. I que si no, pa qu'andamus juntus si no es pa ayual-mus quandu l'otru anda maleju. Si no huera d'estas cosas te digu que la vida no valía la pena, assinque agralecíu d'avé-lu dichu, qu'essu tamién es emportanti. Porque alas vezis mos pensamus las cosas peru mo.las guardamus pensandu que la otra pressona ya lo sabi.